Par, bueno za pa rguani nare ra nún, run ni rzeñ n, val na guni rzeñ ni, nú vez chi val na rninu nú, nú gyag’e chi rgiasiu za, zara machet thexni za ra chi nlaz’e riab-riab th-th niz’e tëx ni zque. par náh, zë rguani va xilani este nlaz ni run ni, rgiñ ni rgiñ lani, run ni run lastimar lani sque, chi val’na gininu za nu ni, bueno za ná va napa-napa ra plant’em chi zë-zëh chi rnii nirni-rninu, xigunu plant ga, xini la ni bzald lani chi zalo dizy rsalo rbiz nidizy salo nlaz’e run ni, queity ru nadi ni zëh, de hecho náh-náh rana ni cun ra xplanta rninu, zë nara’va th, bzald ni bzaguad ni per queity rcasdia yialni re, chis talias ni guty, mas de rul ra-ra xplanta guty zë te pat zëbdeñ ni rni rava lani za, chi nú vez za rninu gininewlani te chi tioni rni ra’va chi gundi gá rava ni, ganu val së guneu dix la xplantura chi chi nú rava rni ra’va hasta racknib ni chi chirninu lani rnirava per-per zëga, zë chi ni rnia vai ni gundí raba ni, rzaeñ- rzaeñ ni chi rgiñu lani, rzaeñ ni chi rdilnew lani rzeñ ni, run ni sentir rathe rathe za ga na ra miny, ra buny zega-zega nia zacka csomen queity rluigyas di zy sa gacknibni, za gan packu gun ni za per nú rava rnirava, val za na va núru tecnología ran rava xina run rava escuchar ra sonidos xthen ni ra, tipo de música xthen ni ra chi zega-chi zega si.